Gjithë i ke dit’ venet ma t’mira ku me hangër. Ky restorani i ri që m’ke propozu <hesitation> me i qu delegatë që kanë ardh për vizitë, ke ni ide fantastike. Ushqimi tradicional që e kan përgadit n’qat restoran <hesitation> u kon diçka fenomenale. <hesitation> krejt që ishim aty dulem t’lumtun edhe t’ngimë prej ushqimit.